<hesitation> la volta ch'i sun stait sfurtünà al era cuandi sempre ën gita cuandi al an, eru sü ün viöl a fe 'na spasgiada e l'ai ciapà 'na bërgnà dë piöva e parei sun arivà ën albergo e l'eru tüt pien d'pauta e bagnà mars da la testa ai pe